Dadi ua, ngone sorai mansia ne ge gahi ngaramoi ge ngone waro ua ena ma sabab toma gai iya ua, dadi ngone fo so dofu waca sukur se matorora te jou madihutu la ngone gahi ngaramoi se dahe te ngone na nyinga ua ge ngone fo manyasal ua.